हांव सुनो पाल्टले किद्याक तार तेह निष्ठावान आनी मोगाल अस्तां। तंका माझें रावपाक आवडता आनी तेह खूब बरे साथिदार अस्तात। सुने आपल्या मालकादें बरे घट नाते घडेता आनी ताक लागुन तेह अद्भुत पालिव प्राणी जातात।